Ēnukuréén injé mumuur matéñiyé nang aan; nang éyaha, éni éléko sén sipaso miin ujool uŋaar to yanuur uŋaar umuk, éni sipaso sijahorul jaraam sitiiŋ to taan umuk mé yayu, sén nak simiir nang tahé apaloli acé gumugé to; so béyuhoto nak sirok, éni ujaloot ukaam so mat sijoow. Ēnukuréén; écimé nurok énukuréén sinjé émi matéñiyé.